In luso chii, lusu yua chii, ntitotí yoo, ntitotí ve’eyo ntitotí, nu ntenu ni kentayo kua’ayo inn viko, ínn xii kua’ayo viko ñuuyo kuayo te, kanto lusu luli yua kantitotí ve’eyo chii naa vina feu vaii kuu jaa kakenta jaa kaa kívítu ve’eyo, kaioo ja kakíví ve’eyo ka kíví ve’eyo ka kíví te este yuaku ja lusu luli yūa xiintoyo ve’eyo te kuayo chiii kítí luli yua ntitotí yoo, ntitotí ve’eyo, ntitotí, ni kastu’u tí nuyo naun nunioo nayiu vaii yata ve’eyo nu ioo te kastu’utí nuyo chii jia’atí te este jiniyo naun, naun ioo, suna nuni kantayo kauyo ntíeni kua’ayona tua jiniyo ntasa saatí pero nuu inchayo chii kakachite nuyo, jaa kuaja inn nayiu, xii ja’a inn nayiu kua te cachití nuyo chii jia’atí.